De tipi de pan, saiva à dî de forme, ghe n'é tante, e dipende anche da-o pòsto donde ti væ, perché e forme son diverse da-i pòsti. Esempio façile, in Italia no se treuva e baguette; niatri gh'emmo e papere, i libretti e ciabatte e quelle röbe lì.